Jan ya yunu nguixhi ngua yu kuyu xako, tanano xa'á yo kue dininó kotakoyo tadininó, dindanu dukuno eucalito dukunó he itá buganbilia canela xun, xhido ñoño nuá nguixhi gua ini ini dakeno miel, akeno xa'a danguano ndaguano nguina dakeno limón uu limón dakeno, xu danguano ndaguano ixhino kueni kueni xhino iin kingui, xanió inka kingui inka xanu uu uni kun kingui jan kuanxhi kue dininó.